<noise> toh – toh haŋkaŋ ragga ga nifani yachine din marai wo niga hinka za kin kuru tusunda, kinga ham kul tusunda ga madaŋ har dungo ka tun, bor chindi niga daŋ ragga kadaŋ ka hau, saŋnaŋ kwaine ihinkaŋta, aga infaŋi baŋkaŋ hai, baŋkaŋ hai aginga ize bun dakenda, saŋnaŋ ba bor chindi igahinka ka daŋ hayo ra kadake ingai bonwai wadinyan naga infani saŋnaŋ halso bara gaba haifo hauyaŋ baŋkaŋ ga kwangu kai bara gada kwaŋgu ka hauda. Saŋna ba turi no nise nigi hinka turi hau da ka lambaŋdi haikulkan dumi gonise idonyo bon nigi hinka hauda, nigi hinka habirji dan ka hauda bambari habirji wane, nigi daŋ ka hauda, zam ifose ni murado maduka feri magase no igaba wadin, barchindi da zara zeni ise wadin sobbaise dindi harihari igi hinne no nigi tor nigi toru kate. Saŋnaŋ barchindi gaba kingai windi hauda kaŋ igite, igihinka hauda kate, zam ifose bara murado maduka fer, nigihin di da fune goni wundiga nigihin kadaŋ ka luttun da, da fugano funnego nigadaŋ ka luttun da, ifose bara murado maduka feri magase Saŋnaŋ igadaŋ ka barchindi gakar finetir ga igakar aga ifose muradai maduka feri magase haŋkaŋ aigabai meno aisi tuntun. <noise> toh – toh